ईमानदार आदमी के सोच के हाम्रा दिमाग मे कथी आबिया की हमही बारी कहेसे हम आवी टाकला केकारों पैसा लेले बारी । त साफ टाइम मे डेले बारी ककरों वी हम बिस्वास घाट न करले बारी केहु हाम्रा कसियों काम दएया त हम ओकर काम पूरा। तन मन धन लगाके हम ओकर काम करदेसी हाम्रा अगर ककरों लागि जरूरी ब हम ओकर काम करडेसी कहेन न । हाम्रा बिहान बेला उ हाम्रा समझो या न समझो हम आजू ओकर काम लागली त हाम्रा आजू के लागि बारी खुसी लगलख । कहेसे वगवान देखाइट ब सब कसियों हम आजू ओकर निमन करैत बारी त वगवान बिहान बेला हाम्रा भगवान निमन कड़ी हाम्रा । ऊहएलगी ककरों के लागि ननीमन न सोचएके सब आदमी सब एक न्यास के नरहैया अपना निमन करू अपना ननिम्न न होऊ देऊ । ऊहएलगी हयामे सिड़दंत लेके चालू आ मज़ा से अपना ज़िंदगी कटाऊ आ भिताऊ ।